Ndikka mi acchi nanugo. ngam gite kam do mari nafu, to ado mari gite a laran kuje duddum ha nder duniyaaru.